والله يا صديقي انا عارفة انك تخاف من الطائرات. هذا شي طبيعي بناس وايد. بس صدقيني الطيارة <hesitation> امانها اكثر مما تتصور كل يوم في طيارات تسافر وتوصل بدون مشاكل جرب تركز على التنفس العميق او تسمع شوية موسيقى مريحة خلال الرحلة واهم شي فكر في الوجهة اللي رايح لها